Sawram hala bangal am, mi hebi debbo amma o medi bangugo, noi mi yecchata saaro hala mai. Mido hultira ta wara dow be yerdai mi banga bingel mai.